كتابة رسالة شكر لطيفة تكون بسيطة وصادقة وتعبر عن تقديرك للشخص او الموقف لازم مثلا ابدأ بالتحية خلي بداية الرسالة اللطيفة ورسميه شوي زي السلام عليكم <hesitation> مرحبا فلان عبر عن شكرك وضح سبب الشكر بشكل مباشر وواضح وبدي اشكرك من قلبي على الشيء اللي قدمته او او فعله يعني.